No sakafo atoandro gny resaky da aleoko aloha mihina sandwich satria igny mba bebe kokoa, misy mofodipay miaraky aminazy ka mahavoky. Gny salade tsy de mahavoky loatsy no tsy hoe an'olo mitsitsy sakafo angamba na tsy te hatanjaky na tsy de hisy raha ho haniny firy da zay gny mety amy salade. Fa ho anaha manoko, aleoko mihina sandwich mba ho voky kokoa aho aminigny.